أنا حقاً أستمتع بالسلطات و-فهي طازجة وسهلة التحضير أيضا بالأرز لأنه وجبة مريحة بالشطائر مثل شطيرة الفول أو البيض بالحمص <hesitation> مع الخبزالعربي يعتبر وجبة خفيفة لكنه مغذٍ جدا ولذيذ <hesitation> بالفواكه <hesitation> كصنعها سلطة أو كأكلها طازجة <hesitation> ففيها الكثير من الفوائد وأيضا سهلة الأكل